A itony aby a karazagna fanaka fantako: a seza meuble, dia cuir a salon cuir a, dia armoire a, dia table de nuit a, dia table de base a, dia fandriana dia a <hesitation> bahut.